To ku̱ n nu cat <hesitation> ka̱ nyang ko a nu bvwa ni, nkyang n shyi ba̱gungang n shyi n nu twang an ka, nkpa mi yet du̱rywai. ti, a rryi ku yu ya du̱rywai ti, a ryyi ku ya du̱rywai ti cong ndwa yi ci congh a̱ya yi ya twang ka twang a ma̱n ka twang, ku ka ba ka̱ngyyi ka a̱voom a ka̱ twang, ana̱ wam nu ba̱ a̱tyyi wam nu bu̱ ba̱vum beyang ba ba ma ka̱twang, ba̱rami ku a man rat ka̱ya dam ka ka̱ryyi nka ka, a̱na nka nu bu̱ a̱tyyi nkla nu ba̱ ba̱vambrang nka ba, ba ma na twang, nkpa mi n byyi <hesitation> ba na n cat a̱ya ryyi a bvwomg <hesitation> ba wai ba di yi ya ryi u̱ ryyi ka̱wai yi ya ryyi u̱ ryyi a̱won u̱ hywa di yi na ya yreng ba. Nkyang n shy ba̱gungang yi na ma ni ni ba na twang a tum ni, ayring <hesitation> ka̱meyang ka, lka byyi du̱ryen o. Ka na̱ byyi kayyak o, ku ka byyi ka̱yyak a̱yemi a syak a̱mbohwa̱ ka̱nyang ka hwa <hesitation> ka ryyi ni, a̱yamet a̱ na cat shusham a̱yanet a̱cat ka̱kpyang, ka̱kpyang nka ka hwa a̱ ryyi ni ka yet o? Ku ka yet kasham ka̱kpyang nka ka a̱ yet a̱ ryyi a̱yemi a̱ wruk a̱ syeng, a̱yanet a̱ yet ka̱rham ba, ka̱kpyang ka a̱ bvo yet ba, a̱yanet a̱yet ka̱rham ka̱kpyang ka a̱bvo man yet. To nkyang a za na cat di ka̱neyang ka ni nayemi <hesitation> a̱mbayintat, ku ka̱reyang ka a̱nzan zwa ka nnyyai <hesitation> nyai ka ba du zzum a̱ hywa, ka̱neyang a̱ya ka ryyai a̱gɓang a̱wyan, an zan zwa ka by yet, a hok ba ka zzum, ka̱neyang ka hwa, ba byyi gbap o! Ba bygi gyud ngbab o, zwa nbaji hwa ba byyi hyua rong ncen o, zwa nba ji hwa. Ba byyi <hesitation> zwa ba̱tang o? A̱cecet nkyang u ba ru cat ku a cagt ka̱neyang ni u̱ na yemi, a ryyi ku ba byyi nkyang a̱ya ka̱neyang ka se ba kafun, ba nu ka cat brak ba, ba nu ka rak, ma ku nba byyi nkyang a̱ya ba to ahok ba hywa di ba cat ka̱neyang a̱ nu ka bvwa ka̱ram a̱ya, ma ka̱pffun ka, ba bvo zuzzum nkyang a̱ya ba ku ka̱neyang a̱wa na tyi tyi ka ka byyi a̱tsatsak ka̱kpyang ko ka byyi a̱tsatsak ka̱kpyang ba zu cong a̱mi kawai. to n shyi u̱ kwak a̱pffo, kaneyang ka na̱ ka cat a sook a tsatzak ryen, ka twang a̱nsham, ka twang amsham ka a ka̱ twang amsham to a ryyi a̱tsatsak nkyang an ka a sook ryen na a nu nka bvwa ni, ma ka ryyi <hesitation> a̱tsatsak kyang an ka ba to a ka tyong u cat ka̱yaan <hesitation> a̱huhwa nu nhwa tazwa ka̱neyang ka a nu cat. Bvwa ni u̱ na̱yemi, rot a̱huhwa nu a̱ yet a̱nyyi nu mani ni ka a ka bvwa fa yreng a a nu yu yya a̱ya ni a̱gba dang ka̱cet a̱mi, ka̱ccet kan ka ni da wan ba ka̱n taba ka yya ni ba, a ka̱n yya ka̱ccet a̱ya ba nka a cat nwwa cong a ka byyi a̱ngbam ba se du̱kkwa, du̱kkwu nti yet a̱ngbam ka̱ccet a̱yyu, to nkpa zu nan cat yi ya rryi bwong u̱ bvwo di kyang a n cat i kuna ni di kyang a a cat di ku na ni, ma ku̱ yu yya a̱mi ba du̱kpak a̱ nu n shyi an yreng a ma ni ni a nu cat yya na zi, nkpa a̱n byyi zu cat <hesitation> ku a̱ nu yya yreng a twang ka̱neyang ka, ka̱ twang ba̱zumzan, wan meyang ka̱neyang ka a̱ bvo ma̱ na̱ twang ku ka na̱ twang a̱ nyyi kyanga a yet ni ka myimm a̱ ka, na yreng, a myimm ka na̱ yreng to nka mang ka na̱ shim a na̱ yreng, ma ku ka ryyi a myimm ba to ka nu̱ tyang ba̱zan a na̱ wwon, nkpa n byyi zu n cat yrenmg a a̱ya ka̱son, nkpa n byyi zu n cat yreng a <noise> a byyi. <hesitation> U̱ dugrep, ka̱neyang a̱n shyi, ka̱neyang ka̱yaan a̱n shyi ku a̱ ka cat bu̱ krum a̱mi ka cat to a̱ nu ka ryyi bvwon. Ka̱neyang ka a̱ wai na cat an yreng ni, nkyang a ka nu̱ yya ni na na bvwon ba̱zon, na nu bvwon ba̱zan. A̱yring krum a̱mi ka nu cat, a̱mba̱hwa ba̱ryyat ba ka ryyat ba̱n wan ni ba yet a̱tsatsak o, mi ba̱ryyat ba ba̱n chyyi, nkyang a a nu hwa ni uwa yeni, ma ku a̱ hwa nkyang a̱ya ba di a̱ sook bu̱ cat tyyi a̱za̱nson a̱ nu kpa, a nmu lpa, ku yreng a, a ru yya ni a myimm a yya yreng a ma nini a nu hywa a nu cong, a dan bvwo, a dan bvwo ni ba zu gwai ku a̱yin a̱ nu yya yreng a̱ nu cyang, a̱ tsa, nzuk nyya yreng n tssa ka̱za a̱n dyyi a̱tsatsak a̱nbyring, ma ba̱nyet ba a ma̱n kan wui yya na ni ka̱za a̱ nu̱ ba ryyi a̱ssu du̱tsutswa. Ba cyang ba̱ nyet ba a̱ nyimm ba yreng ni, a̱ ba̱ yreng a̱mmen ka̱za a tyyi ka̱na-a̱tan nu ka. Ku ba yya a̱mi ba nu shya ya ka̱son ba̱gungang tazwa yreng ka <hesitation> ku̱ a nu bvwa a cat a̱dat u̱ cat ryen, ku̱ a shya a̱dat u̱ shya ryen, to a̱ ryyi a̱ nu shya a̱mbrying u a cat i u ryen a ma ni ni tyyi ni. ma ka ka̱pffun ka ba yya a̱mi ba, se a bu̱ swat-u swat u̱ ryyi ka̱ neyang ka ka nyai a ba̱ nwwa a̱wwon ba si nwwa ku̱ zzam.